Ja na ncosꞌaya ticweeꞌcheⁿ jndye ntyjiya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaⁿ na cachi na cwiꞌooñꞌeeⁿ naquiiꞌ nantquie sa̱a̱ ꞌnaⁿ na macjaañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿ joꞌ nnda̱a̱ nntsjo̱ya ꞌnaⁿ na wajnaⁿꞌa ꞌnaⁿ na cachi ꞌnaⁿ na cajnda̱a̱ joꞌ chaꞌxjeⁿ na camienom cwilꞌuuyâ ndoꞌ niom jeꞌ ta̱ candyaꞌ, ta̱ calawo, niom jnda̱a̱ xqueⁿ caxtijndyo oo jnda̱a̱ tanda nmeiⁿꞌ ntꞌom ꞌnaⁿ na wajnaⁿꞌa na nnda̱a̱ nncꞌoocwe naquiiꞌ cwii naaⁿ, naquiiꞌ cwii ndaatsꞌa chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ na cachi joonaꞌ mati jeꞌ wendyee nnom lꞌa na cwiweꞌ naquiiꞌ ndyuaa tsjomyâ oo na cwilajndaayâ tienda joꞌ chaꞌ najndyee tsꞌa cachiꞌ na jnda̱we jeꞌ tsꞌa tseii, tsꞌa tcaaⁿ, tsꞌa tcaaⁿ na candyaꞌ ndoꞌ tsꞌa tcaaⁿ na ticandyaꞌ ndoꞌ niom ntꞌomcheⁿ lꞌa na cweꞌ cwilueto nnꞌaⁿ lꞌa sei nmeiⁿꞌ wendyee nnom lꞌa na wajnaⁿꞌa na mati cwilalꞌuenaꞌ naquiiꞌ nantquie na cwicwaaꞌ jâ ntyjawaañe ndoꞌ niom ntꞌomcheⁿ lꞌa na mati cwiwilꞌuenaꞌ cweꞌ na ticaljeiyaya chiuu jndyuunaꞌ sa̱a̱ laꞌtiꞌ nnda̱a̱ na matsjo̱ya.